Too, keeno, neng kendoo, na n be kendo na maa kendo pa’n geu, n eg na’oo kum n eg na’oo sina, n eg baa oo sina, neena baa oo kum keu nebbid doo neena ne’oo kum keu nebbid doo, n be’ na’oo kumku oo teu nebira teu sooni, baa oora kumke oo geu nebira teu sooni, too shikenan, tooreu oo boo gid n eg ulaa kem neu yil oora, ulaa kema geu teu lee, kunke oo geu oboo bid geu teu lee, kum kee oo geu neb gbaad bid geu teu leu too, n be’ya teu sooni pad geu, nya taa kaya oo sisu n nya kayai oo sisu geu too, n pa’a taa, nya kayai too n pa’a taa, singeu beuneu kani garau n be ulaa kena, be ulaa keena, dan taɓa keeno n pau ulo, n pa’ ulaa keenayi geu, n eg na’o hakhilo see, n eg baa’ oo hakkilo see, kanneu da na’oo hakkilo pa’na, da na’oo tem pa’naa, da taa amma keu yilu, da baa oo pa’aa da ema keu yilu koma dan na’oo bu ulal keu baa-oo fa da emma keu nau yaa ulal keu oobeya yaa bobi geu too am gu n keu lamke kiin beu geu see, seng geu pad ulei al sela al sela, seng geu pad al sela alsela, too da yaan geu amma, amma n keu lamke see, oora keu lamke see, nii ma’ bin sen kaani? Gam in egeu ula daru sel, n egeu doora reu maa ega na’oo eg n kunu see, daa egn kunu geu ma ma’min ga, too yai bob teu yebira, sen kuum kinbeu keu yebira see, gam yebirau bira tamo pa’n ko. Yabura kum uleura, too yeb keum teu teu ambeu pa’n ko teu ambu ko n ned uelang bu ban bu ga, n neb nuong bu geu ga, too ammu geu bu pi’n vagseu yaa, na diin lee gu see na kin sira too ina bom ma’n neu geu amma sel egn kud sina, daa pa’n ī’ u ula sina gbaana, buteu tee, na’oo bid iteeu geu teu lee? Baa oo bid deu geu teu lee, n egeu pad geu too n guba taa n emma taa geu am kanu, ageu ya īra kun sooni, veneb yaa pi’ ī yebu reu boo, veneb yaa pī’ī yebureu boo too ogeu ko i kud yebira kin kani boo ira pireu eibeu paa naa, singu seng geu pad, n da kuwu teu alseda, seng geu pad n da kum alsedu, seng geu pad n da neugeud gaba, seng geu pad neugeud guba, keen keu valma, too seng neu boo ī pa’a odningn ī’sel beya, beuneu geu ī’sel yaa nyaa ya, see too kum songeu pad īra kin neu’nua spnsel, ina ma’n neu geu n zongin ega sina booru, ngaa taa oo sinu n ma si, seng geu pad mudau pileu paa naa n be nud kendo, ned kendo n be yoreu, neb kendo reu geu soonbeya yeran ga, n eg tema, tamo ula yere teu lee, n eg tema temo ula yere teu lee kumsil geu oboo bira teu lel baa oo bid geu teu lee, too n be’ya teu sooni geu, too n daa ta, n a’ taa kaya oo sinu, n a’ kayai boo, <hesitation> n gubm au tua taa am yilu too yaa ī, am yil boo amma n paa pireu soona, neena ban kummi bam ma’n kim bam mea’n kim, bam ma’n kim, too, iteu ma’n kan geu nii pad da kum sooni, nii pad da kum singu ngau ī neu teu kun wundu neusila, bi teu alsil, bu teu neugeud ko’naa, ī ma’ sī, io odningn kuu, beuko yai neugeud ueu’n beya sonsee.